صراحة، أفضل الذهاب في رحلة مع شريكي. الرحلة مع الشريك بتعزز العلاقة بتخلق ذكريات جميلة بيننا، خاصة إنه بتكون ذكريات حلوة، بما أنها رحلة بتكون فرصة لقضاء وقت ممتع مع بعض، استكشاف أماكن جديدة مع بعض، <hesitation> بتكون الرحلة مع الأصدقاء حلوة أيضا بتعطي جو من المرح والمغامرة، بس احس الرحلة مع الشريك بتحمل طابع خاص ومشاعر اعمق.